दोस्तागा मारे थे मिलने एक अपतो पहला बाद माहुनन तयारी। कर रहते हैं मोसम <hesitation> अनुसार कपड़ा पे करने से लाइस दिसमोसम <hesitation> गरम मौसम होईते हलका सुतिन कपड़ा टीसर्ड ना एतरेंग आरामदाय। कपड़ा लिनावे जैकिट छे मफ़लर छे बारिश के मोसम होईते। रेंट कोड चे च्छात बुरिन तयार लिन कर ले।